Este jatiuntuna ko’o suni ko’o nundua kakatuyo jii ko’o yua na vina nii keeja’a nuyau’u ya’a xiun ya’a cháa xaa ko’o jaa kebta koyo nuu yaa’uu ya’a pero mani ko’o na nanii nundua yua jatiunyo, tuu tu kajatiunyo ko’o kaa ko’o a chiyo chii tuu chii este mani ko’o nundua pero jaa na ko’o nundua yua chii pues tuy xaa naun kaate ko’o kaa yua chii suni tuu kuu kuantiunya kako’o chii na vina jaa suni sua natu ka’ana jaa ioo kue’e ioo te suni tuu keexaayo ini ko’o kaa yua.